كرة السلة تعتبر من الرياضات اللي ما أجيدها ،كل ما حاولت ألعب ألاجى صعوبة في تسديد الكرة أو التحكم بها، لما أركض أحيانا أضيع الكرة أو أوجعها، زملائي دايما يضحكون علي وأنا أضحك معهم ،رغم إني أحب مشاهدتها إلا إني أعرف إني مش موهوب فيها لكن المحاولة حلوة وهاي تجربة ممتعة بالنهاية.